هاي! شنو اسمچ؟ أنا سيلينا. شو رأيك في الحفلة؟ أول مرة ألتقي فيك هنا. تحب ها النوع من الأماكن؟ نقدر نتعرف أكثر إذا كنت تحب!